والله الحمد لله انا شايف روحى زول محظوظ في الدنيا دي و اخير من ناس كتار الحمد لله ، لكن طبعا الحياه فيها اللحظات الكعبه و الكويسه ، لكن بالعموم كده ممكن تكون حصلت لحظات كعبه زي الحاصل هسي في السودان ده. الحرب القامت دي قامت في وكت كعب الزول كان بجهز ترتيبات كبيره في حياتو لكن جات الحرب دي دمرت كل شيء وانتهت من ترتيبات عمر كامل. خلت الزول يبدأ من الصفر لكن برضو الزول برجع يقول الحمد لله علي كل شي وربك يسهل الأمور